Ungal e wowru ngunan liyam. Wowru ndu jooɗoto liyam ɗam waɗe e nder wowru he, ni woni ungal ngal ina fiyo hen doole, ni woni loppiroo seeɗa seeɗa. Doole ungal ngal fiyo e wowru ndu, ni woni haa ɗigga, ɗogga ɗor.